Biby raika fantako zao hoe afaka mivelona aminà tany maigna be anh <hesitation> bibilava <hesitation> raha ataony anh fahazarana ahafahany miaigna agnatin'zany anh ndraindraika izy anh mil- <hesitation> levigna ambany vato anh na milevogna ambany tany akagny izy anh miaran-kanina, de zany ny fomba hivelomany mandrintra ny main-tany.